Abowa a ɔso paa a m'enyi abɔ no do eyɛ abowa ɔson. Muhuu wɔ afe mpem ebien enye eduonu kor m' ewɔ Kumase a ɔwɔ Ghana. Kumase bea a wɔkora mbowa a <noise> mudur hɔ no mokɔɔ nserahwɛ na mudur hɔ no na muhuu dɛ abowa yi gyina hɔ na a <noise> mehu hɔn mpɛn pii wɔ telebihyɛn do naaso da a muhuu ɔson dɛ ogyina hɔ, emi nyi ɔno nyi no muhun dɛ abowa no so war ankasa. Na wɔse onnyin ahen bia naaso na ɔso war sen m' koraa a ntsi ɔno nye abowa a <hesitation> mehu no a ɔ- ɔso.